डाल्फिन की जू खास विशेषता ऊ चा कि वा समुद्री स्तनधारी च और बच्चों थै जन्म दीणू सतह पर आंदी। डाल्फिन जू गर्भ अवस्था हूदी व नौ से सोलह मैन तक चलदी। डाल्फिन बयालीस प्रजातियां होंदनी। सबसे बडी ओरके किलर हव्ले हूंदी। डाल्फिन बच्चा तुरन्त सांस लीनदन।